To mi, mi kən way toroe nay ryə i kən gami toore i dá án ən mi bə ni riwdəl ɓawnə áw ryə rə. Ar site ɓa sə re ri kə reni kə, mi kə re rekə uriselima wato israila. Mikə re mi kə zógə ar i, inə yesu ai, yesu gaylə. Mi kə wanú sə mi wakə kər gənə bisha mayshe ani ryə rə ghəl. Mi kə lúú ani nə kə ar sə mi ge reni nə kə mi kə, mi kə mikə re rekə, mi kə lúúdiga asia kə mikə re rekə, yurob-yurob nə kə mi kə rerekə itali. Mi kə re rekə rome ryə, mi kəre mi kə zógə vatican city ar pope danə ai. Mi kə lúúkə ani nə mi kə re rekə gyakə ar zum gɨnə aa ai wato america. Mikə ləy mi kə ya niisə akə re daynə gə na donal trump, mikə wakú nə nwal nə nwal ani. Gam gbami yari, may yari. Mikə kə ani nə kə. i ar ai ryə rə nə kə kari sə mi gew reni kə, mi kə re washinton. Mikə re rekə nə new york al. Atəm etəm migegen wakini. Mikə lúú ani nə kə, mikə re resəgə brazil. Mikə lúú brazil nə kə, mi kə re resəgə argentina ani. Mi ge min mikə wakəlwan mesi ai, baawani. nə nwal nə nwal. Mi kə wakə mesi baa wani nə nwal nə nooal ani. Mikə lúú ani nə mikə mɨtərəgə gyakə gɨsə di áw nə kə mi kə resə canada, mi kə re mi kə zógə ar canada ai bə. Mi kə lúú ani, nə kə mi re takə wakəl ieyal ən austreliya ali. Mi kə re rekə mi kə zótə gə atəm ami mi kən zo attəm ami nə kə mikə re gɨkə én africa abə. Mi lúú én africa abə niisə mi lúú min awtə nigeria re án mi re mi kə ai mi kə gɨ abə nə kə, mi kə re rekə south africa. Mi re mi kə zó gə ar i yal ən cape town ai. Mi kən zó cape town. Mi kə lúú aani nə kə, mi kə re gɨsəgə sə abə gyakə zum dwarnə diw nə kə mi kə re rekə masar. Mi kə re mi kə zógə masar nii danə ani, ar dikə ryə yawudawai i ɓawnə sə wai. Sə fir, auna dirədi ai, mi kəzo. Ikə may diri mi atəm ami. Mikə lúú ani nə kə, mi kə re gɨsagə habisa pá. Mi kə re habisa, mi kə re mi kəzó tə netəsə sə habisa i bətə dabə dikə rə aa ɗakə nii sə i, dinə gbamsə só yabə bə i liini rə ani. Mi kə lúú ani nə kə mi kə re zakə mi kə re zakə. Mi kə re resəgə sə jebuti. Mi kə kə jebuti kə, mire lúú. kə ani nə kə mi re zasəgə sə abə di. Mikə re rekə libya. Mi kə dəy su dan, mi re resəgə, mi kə kə ani nə kə mi kə re resəgə moroko. Mi kə re moroko mi kə zógə nii moroko danə ani. Mi kə kə moroko ryə nə kə mi kə re kúsəgə mi re za səgə ghana. Gam ghana kə mi ɗaɗan áwtən ari gəgən doŋa. Mikə re mi kə zo ni ghana danə ani. Mi kə zotimi kə zo niisə i bənə ani. Akə day nə wani kpani gəəni in ani ay. May gontə áwtə ari. Mi kə zow. Mi kə lúú ani kə mi re gɨkə nə al aa ban mi kə re rekə kenya. Mi kə re kenya nə mi kə re mikə kə kenya ryə. Gam mi ɗakə ən kew kenya gawnúú énu kaw i da ən ani. Mi bə mi kə re mi kə laa ar i gəw, gəw núú énú ai i danə ai. Mi kə za mi kə lúú ani mi kə re za kə tétə dibə nə kə mi kə re zakə central africa abə, səg nə camaru mi kə zo dəl wow ali nə ni danə ani dan mi kə re zakə shadi, mi lúú shadi nə mi kə re zasəgə niger mi re sə binin di nə kə, mi kən gɨsə én nigeria ryə bə nə kə, mikə gaw zəə á ban. Nay da, wan nayrə an daŋ. Mi kə re lúúkə ani mi re gɨkə asia aa ni mi kə re re kə gyakə india ai. Mikə zo gə india ai. Gɨban mi kə re aa ni mi kə zo gə chinai nə ni i danə ani. Mi lúú aani nə mi kə re rekə bay musə aa ni, mikə re mikə zogə. Wani ar i yal ən istimo ai. Mikə lúú istimo aa nə kə mi kə za mi re zókə rassia. Mige min mi kə day nə buladi min putin nwal nə nwal. Mi kə way kú ni danə ani. Kai atəm ən ami gəsini mi gən kəni doŋa. Mi kə lúú ani nə kə mi kə re zakə ukrin mi kə zo nisə zelenski kə bənə gə kə ɓawnəgə səw wani buladimin putin nay rə ani. Gam nini mi lúú ani, mi kə ləy in tétə ryə mi kə gay, mi gasi in tétə ryə mi kə təə min kəy pi kúri kəy da yabə inə ai. Mi kə lúú ani nə kə re zakə tɨrkiya, diga tɨrkiya, mikə lúú tɨrkiya mi kə re zakə syria, gam mi kə za mi zo arsə wani bulus manzo taynə nay jiwlə musa pa yamsə gbɨnu ay. Mi kə lúú ani nə mi kə ren gɨsəgə sə á wani america aa. Ar kaw daŋ maw mi ge reni. Mige min mi kə ewakəgə wani arsə iyelən wani i aw i dá malu nə gefe gyakə peru ai. Mi kə re mi kə kə ami rə. Mikə zotiri aam mire gɨsəgə sə dəl wow kan daŋ ən ani. Mi kə re gɨsəgə sə di, i an ieyali ən gyakə yugoslaria ai. Mi kə re rekə mi kə kə. Sabiya mi kə zo kosoko, mikə za mikə zo manti negro kay kəsə sə resəgə musa pa. Gəsimi gən kəni ɓawnə aw rerə. Atəm ami, mi kə danə wanúú nay ryə an kə mi kə ren kəkə atəm ami. Gəsimi gən ni ani. kəsən ari, mi kə ren kəkə bə doŋa. Dərəsə kə dá ɓawmi rə kə mi ren kə kə mi kə re resəgə musəpa. Ama niŋkə kə wan nay rgə an səw danə sə mi re dikə abə paga. Gam kəsə aa úsənə ən niŋ ani. Ko paga ən ai ni kyawa. Nay ryə an da karlə kə, kəsə da resəgə musa pa. Mi kə gɨ én africa ryə abə, mi kə ren kəkə. Mi kə re rekə togo, mi kə ren rekə burkina faso miə ren kəkə kə ren reƙa mauritanima páni. Afəəm ami mi kən ren kəkə. Mi kə za ani mi kən lúú kə mi kən ren gɨ səgə sə bayrə di ban. Mi kə re asia di mi kə rere kə armenia mi kə ré mi kə zógə gəwlə ar jirgi nuhu ay danə pa amenia ai. Mikən ren rekə ani mi kə zogə nə nwal minə nisə ar girgin ai tinə ai. De mabu gəənú i təə ən niŋkə ikə ye təəsəgə ən jirgin ai niŋkə bə dá ən ani. Mabu aa bəybəbərə ire i zowzon ən ani. Mikə lúúani. Kə mikə lúú ani, ni yabə mi təə nə ani, mikə za mi kə re rekə bangladash. Mi kə lúú bangladash, mikəre resəgə pakistan. Mikə zo i pakistan ai. Mi kən ren gɨsəgə sə ká dəl wow kal daŋ iyal ən afganistan al bə mi ge min mi kə wakə wan. Mikə za afganistan ani ni mi kə kətə anikə mi kə kúsə mi kə gɨsə sə én africa abə. Mi kən gɨsə én africa abə, mikən gɨsə en nigeria ryə aba kwandi, asəma. Sə mikə gaw zəə á, ma sə mire resəgə mi kə re rekə libya mikə re rekə libya, mikə re rekə súdan mikə re rekə wani sudan i, i gɨsə pá áwrə, wato i yali ən south sudan ai. Mɨ kə zógə solva kir. Mi kə lúú ani nə kə. Mikə re re gɨsəgə sə abə di gyakə gɨsə congo áw. Mikə zazan congo, mikə gɨ áh en africa abə tetə rew. Mi zazan congo abə, mikən zakə, mi kə ren rekə guinea, mi kəre rekə angola. Kay kərə kə resə musə pa. Gəsimi gən. Mi kəre ren zasəgə, mi kəren wani, aani, mi kə re rekə sáo tome de principe ani. Mikə ren kə kə. Atəm ami mi kə ren kəkə. Atəm ami mi kə ren kəkə doŋa. Kəsə kə resə musə pa. Mi ren kusəgə baŋ mi kə re rekə, mikə gɨkə america aani nə kə mikə re re kə, mi kə re re kə paraguay, mi kə re re kə euroguay. Mi kə kətə atəəm ami rə. Gam ɓáwnə áw ryə rə kə min kam mi gegen mikə danə toore kə.